Itony aby a karazagna voa fantako: <hesitation> vônina papay a, dia vônina voatabia, dia vônina voatango a, dia vônina kôkômbra.